oyi ro oma dɛ mu sozo a be nɛ sizo a be nɛ <hesitation> puaɲar ra beɲu nɛ a ca wɛ na ma sunu zo doso han isi han pantine um ɛ ɛni beɲu nɛ a wɛ a san wɛ a da wɛ na a ma ca wɛ na ma hanzo nɛ mi mu pantine don mu'i wa sere wɛ na tomu wa fan